א גוטע וועג אויפצושטאפן א סינק וואס איז פארשטאפט איז צו אראפנעמען די אייזן וואס איז דארטן צו מאכן זיכער אז ס'גייט נישט אריין קיין גרויסע זאכן. מ'נעמט אראפ יענע אייזן און מ'נעמט ארויס אלעס וואס איז דארטן און אויב ס'נישטא ע- אויב ס'איז דא זאכן וואס קומען נישט ארויס קען מען נוצן סיי וועלכע זאך וואס מאכט סאקשין און די איבעריגע שמוץ וועלן ארויסקומען.